Mu see a urasiro be we wee, bun yi wa we too ba ni mami nurebe, to bun on'ni a be nɛma wese, mu see.